Vinnemaal ei peetäq hariligult niiüteläq traditsiooniliidsi jõulõ, vaid näil om sis aastavaihtusõ paiku om näil suur pido, kos nä andvaq ütstõõsõlõ kinke ka ja, ja ehtväq kuust ja muud säänest.